Oa, fa milamindamina leroa valizinareo zany raha ty fa mibotabotaka to lavitra donko dia ty androany ai. Ha! <hesitation> aiza ho aiza ma izy ty? Um, eoa e basy nareo leroa bon voyage de ataovy tsara zany dianareo e. Tongava soa am'plasy ahatongavanareo any leroa e, veloma leroa.